Li la war rekk nga def ko danga, war ngaa liggéey war ngaa liggéey war nga sàkku liggéey. Soo waxtaaneek nit nga waxal ko dëgg, nga waxal ko li koy jëriñ. Yaa ngi gis, di jëriñoo nit ñi, nit ñi di la jeriñoo. Lool de wër na si àddina. Soo naree dundu si àddina, nit dañ la war di jëriñoo, nga jëriñoo nit ñi. Lool de xam naa ko ci.